Laaʃim mana aa ee ɗa butiri woo wo kal- laa kalkəə kalkəə molodi dee na ga dogo mugu termanata. Ʃaan, hutir haŋg in dok oroɲ koro nafariɲa woo woo iŋg ə tadaa woraŋg kolo witir na tooboo. Witir na pasa wut wutərna saba ta ɓiiwin ko. Witir na na degen kileɲaa Witir naa, ʃn tə akhar kitinii. Ŋgar na ŋgar tiiɟii wokey nɟaayin pasa. Mootariɲin kə pasa. Woo, woo wo napriɲa kə daaba aafa. Deb kam deena woo, woo ŋgal taman na kaw. Taman na ka tar urla katak. Kə oorək tamaɲin taan hin ndii kow. Iine kə nagas kaa indela. Kə naga kə katakə.